búinn að selja hundrað sextíu og fimm milljón eintök börnin ykkar þekkja hann kannski ekki þið við förum og skoðum

Bjarna Harðarsonar á Selfossi Ragnar Baldursson er diplómati hann fór til Kína til náms árið sem að Mao dó þegar allir voru í

og var einn af fáum Vesturlandabúum þar og skrifar um reynslu sína af þessu Lilja Sigurðardóttir er höfundur bókar sem heitir netið það er spennusaga hún var

með spennusögu sem sló í gegn í fyrra og svo í bókum og stöðum

Brynjólfur á minna Núpi og Valdimar Briem sálmaskáld voru nágrannar báðir með mikið skegg ótrúlega merkilegir menn bækurnar sem eru að koma út það er nóg af þeim þegar ég tapa áttum og sé ekki fram úr að

sunna og Sigurður Valgeirsson hérna er elsku drauma mín þetta er bók um ævi Sigríðar Halldórsdóttur og hennar lífshlaup skráð af Vigdísi Grímsdóttur Sigríður Halldórsdóttir er merkileg kona hún er dóttir maður verður að taka það fram enda snýst þetta mikið um það en hún er kannski ekki síður dóttir Auðar eins og kemur fram í þessari bók mér fannst þetta ofboðslega heillandi lýsing kallar hana minningabók og hún er það frekar en byggingin er þannig að hún kastar í okkur myndum glefsum og minningum og veitir alveg ofboðslega heillandi og skemmtilega innsýn í lífið á Gljúfrasteini þegar hún er að alast þar upp lítil stelpa mér finnst ég fá skáldinu og Auði heldur en í mjög mörgum öðrum bókum eða greinum þetta er svo manneskjulegt og mannlegt og það sést líka í byggingunni hún er ekkert að fara alveg

í gegnum þetta hún byrjar á bernskunni kynnist svo undrinu í lífi sínu sem eru börnin hennar fer síðan aftur heim á Gljúfrastein

hún er þannig uppbyggð að Vigdís stingur stundum inn orði og spyr hana segir einhvers staðar ertu löt til dæmis blaðaviðtal en þetta er svo markvisst og skemmtilegt að það gefur bókinni mjög mikið ég held líka

líka að Sigríður það er þekkt staðreynd að hún er gríðarlega fyndin og skemmtileg kona en ég hugsa að það hafi verið mikill styrkur að hafa þessa reyndu skáldkonu þær hafa greinilega náð mjög vel saman sem getur byggt þetta þannig upp að

verða alveg frábær heild til dæmis lokakaflinn þar sem hún fjallar um dauða foreldra sinna að miklu leyti er mjög áhrifamikill hann

en mér fannst líka pínulítið skemmtilegt fyrir utan það hvað bókin er skemmtileg að aðeins í huganum að máta þetta við segir maður frá hlut sínum í nokkrum stóratburðum og maður reytir af sér nokkrar gamansögur og

hvort að konan eða börnin koma við sögu en þarna fjallar hún mjög mikið um samband sitt við börnin og hvernig sér hafi tekist upp og svo framvegis hún nennir lítið að tala um hvað hún

eða reynt Vigdís spyr hana

á einum stað hvort hún ætli ekkert að segja frá einhverju ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir hún

nennir ekki að velta sér upp úr svoleiðis veseni og vandræðum hún gengur samt alveg nærri sér í bókinni hún er bara ekkert að þykjast og eina manneskjan einmitt sem hún gengur nálægt

er hún sjálf það er líka dálítið skemmtilegt vegna þess að hún er ekki að jafna sakirnar við neinn skáldskapurinn er æðri öllu þarna á Gljúfrasteini það gengur algerlega fyrir það er þessi

Halldór Laxness og það er bara skáldskapurinn og svo og svo skal allt vera í öðru sæti á eftir því já hann

hefur verið frábær faðir bara fyrir utan það að skáldskapurinn var algjörlega númer eitt ég upplifði

allt í skugga hans hlýr og notalegur skuggi samt að mörgu leyti hann er hann er dásamlegur faðir

við fáum líka innsýn inn í inn í heim merkilegs rithöfundar sem er sem er dóttir hennar Sigríðar Auður Auður Jónsdóttir við fáum líka innsýn inn í af Auði Sveins sem var náttúrulega stórmerk kona

og það er mjög gott að því sé til skila haldið það er þarna mjög skemmtilegt

eftirmæli um sjálfa sig já

hún segir það þarna á einum stað að það verði aldrei sagt um hana að hún hafi alltaf verið edrú með eitthvað

að bera saman bækur okkar og þetta var

hún svona kristallar þetta einhvern veginn ekki alltaf edrú með eitthvað lekkert þetta er bráðskemmtileg bók og rosalega lifandi frásögn síðan er það Orri Harðarson hann sló í gegn fyrir tveimur árum má segja sló í gegn hann skrifaði mjög fyndna bók sem hét Stundarfró fyrsta bók hans hann var tónlistarmaður og aðallega þekktur sem slíkur hérna er

með aðra bók sem heitir endurfundir

eiginlega kominn heim til sín því Orri er af Skaganum

gerist á Skaganum og

rigningin á Skaganum og allt þetta gerist níutíu og eitt og þarna eru vídeóspólur og einmitt

aðalpersónan er að koma heim og er eiginlega kærastan er búin að segja honum upp

og hann hefur flosnað upp frá námi þegar maður býr á Skaganum þá vita allir bæði af útlensku flottu kærustunni manns og

hann verður bara að mæta og byrja að vinna í frystihúsinu og reyna svona að finna út úr hlutum það er eiginlega það sem hann gerir í bókinni svona hægt og rólega en er þetta gamansaga

já hann er náttúrulega mjög fyndinn Orri finnst mér þetta er þannig stíll svolítið hratt og skemmtilegt

eru oft mjög skemmtilegar mér fannst kannski saga hans Ágústs sem sem snýr þarna aftur heim aðeins líða fyrir sögusviðið ég þráði kannski aðeins fleiri blaðsíður þannig

haft tíma til að fara

dýpra í hann hann er svolítil

búinn að vinna neina stóra

maður veit svolítið hvað er að fara að gerast í bókinni þetta er þekkt einhver snýr aftur og þarf að ná áttum og fóta sig

að taka fyrir persónu sem er ekki söguhetja hann er bara allt annað en hetja mjög gott lag á að tengja tónlist og tíðaranda við söguna og

það rosalega vel og af svo mikilli þekkingu það eru engir stælar og til dæmis þessi söguhetja ofan á allt annað og því er lýst á mjög sannfærandi hátt hvernig svoleiðis manni líður hann er svolítið úr takti við eiginlega ég hefði þegið

sögusviðið er málað

skemmtilegt þetta er frábær lýsing á Skaganum og þessar persónur þær eru örugglega örugglega ekki á Skaganum en þær eru til einhverjar mjög svipaðar trúi ég um land þakka ykkur fyrir við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum Bjartmar þannig týnist tíminn er

sem tónlistarmaðurinn Bjartmar Guðlaugsson segir sögur frá æskuárum sínum á Fáskrúðsfirði í Vestmannaeyjum og Reykjavík málar og teiknar og yrkir ljóð bókin

eftir samnefndu kapteinn þetta er í fyrsta skipti að bókin birtist óstytt í íslenskri þýðingu er ný ljóðabók eftir höfuðskáldið Sigurð Pálsson þar er meðal annars að finna þetta kvæði orð og draumar hafa alltaf farið saman í lífi mínu lengur en ég man nú bíður hann færis þessi sem ég vil ekki nefna

færis ég finn það kemst ekki nær mér meðan

breytir orðum í drauma

eru tíu ár síðan þú byrjaðir á þessum bókabisness hérna á Selfossi og

orðið dálítið mikið veldi hjá þér já þetta er nú bara svona búskapur ég upplifi mig svolítið

bóndi og passa að þetta verði ekki of stórt en með því að hafa nokkrar greinar undir og vera í bókaútgáfu og vera í fornbókasölu og reka bókabúð og kaffihús þetta er já þetta er geymsla fyrir

þessa geymslu á hverjum degi það sem er hér í hillunum er allt

á netinu þetta er allt skráð

svo heppinn að fá fólk sem hjálpar mér útlenda sjálfboðaliða maður þorir varla að segja þetta upphátt lengur þetta er ekki vinna sem vinnumarkaðinn það væri aldrei hægt að borga kaup í þessu þetta eru bækur á fimm hundruð kall og tvö þúsund kall hver einasta er skráð

um tuttugu og fjögur þúsund bækur í þessum hillum og kjallaranum hjá mér og úti í búðinni og vaxandi safn þannig

við bætum alltaf heldur meiru við heldur en við seljum en við líka seljum heilmörg númer út þetta finnst mér alveg

þetta er náttúrulega ekkert sem maður finnur á hverjum degi og bara þetta er dálítið fágæti skemmtilegt já það er svolítið um að menn hafi spurt um þetta ég sakna þess nú að mér tókst nú að týna númeri hjá manni

hann kannski hringir í mig eftir að hann sér þetta en það eru nokkrir sem safna græna Laxness þetta er eiginlega svona Framsóknar Laxness svo ertu með bókakaffið og það stendur

ágætlega undir sér mitt í allri lifir náttúrulega svolítið á túristunum við fáum útlendinga og

og þetta er orðið dálítið breitt svið sem þú spannar í útgáfunni við höfum eiginlega alltaf gert

eitt ákveðið

gefa út bækur á Suðurlandi eða bara gefa út svona bækur eða hinsegin því við erum með búð bækur af öllu sviðinu það munar svolitlu í svona

framleiða pínulítið af vörunni sjálfur sem má segja að við

gerum annars vegar með bókaútgáfunni og hins vegar með

selja líka gamlar bækur þú hefur verið með mömmu Megasar til dæmis Þórunn Elfa Magnúsdóttir var stórmerkilegt skáld já mamma Megasar og Einars Más og Margrétar þau komu til mín að skrifa undir mjög skemmtilegt samstarf svo ertu með sem sagt nýjar skáldsögur ég er með nýjar skáldsögur bæði frá fólki sem er að stíga sín fyrstu skref af þessu unga fólki og líka af þekktu listafólki eins og Ásdísi Thoroddsen sem er að gefa út sína fyrstu skáldsögu núna þó hún sé nú

fyrir skrif og fyrir kvikmyndagerð og fleira og fleira og svo erum við aðeins í þýðingum við erum að gefa út fyrstu bók

sem sagt á íslensku hefur ekki komið

við bindum okkur ekki við neitt eitt hljótum að nefna þessa bók sem þú varst að gefa út forystufé eftir Ásgeir Jónsson frá Gottorp hvað er með þessa bók þessi bók hún snertir íslenska þjóðarsál kannski meira en annað sem við höfum verið að gefa út því að íslensk þjóðarsál er náttúrulega svo nátengd sauðkindinni

tengingu hún er forvitin hún sér fram í tímann nöfn forystufjár eiga sér beina samsvörun í nöfn sem við sjáum á draugum þeir heita þeir heita brestur og

frá því að draumaland Andra Snæs kom út þá sé þetta í rauninni fyrsta

sem íslenska þjóðin hefur fengið fyrir þessa þjóð sem sem líður ekkert alltof vel núna í þessu túristaflæði til þess að ná jarðtengingunni því það er jarðsambandið sem er svo mikilvægt við náum jarðsambandi í gegnum þessar sögur og safn Ásgeirs í

kemur út fyrst nítján hundruð fimmtíu og þrjú það mörgu leyti hliðstæða við safn Jóns Árnasonar nema þetta eru bara sögur af af ferfætlingum og þetta eru hetjusögur þetta eru hetjusögur af

bjarga sauðamanninum og hjörðinni sem er þetta snertir okkur það er merkilegt

nú Lilja Sigurðardóttir vertu velkomin í þáttinn netið er spennusaga

flott kápa þetta er framhald af gildrunni sem þú sendir frá þér í fyrra þetta er beint framhald af gildrunni þeir sem lásu gildruna muna eftir því að hún endaði bókstaflega í lausu lofti nokkrum vikum eftir að gildran endar

í sjálfu sér standi alveg sjálfstætt það er allt í lagi að lesa þessa eina en já þetta er beint framhald þetta er þetta er önnur bókin í

og og fjallar um sömu sögupersónur og

sagan hverfist í kringum ástarsögu sem sagt ástir tveggja kvenna önnur

til að byrja með vita þær ekki af glæpum hvor annarrar nema að litlu leyti þannig að ég rek þessar tvær sögur samhliða og svo fléttast þær og blandast saman svo

eru eldheit lesbísk ástarsaga það er svo gaman að hafa ástarsögu með þetta eru

ástin er mér hugleikin og mér finnst hana vanta

í íslenskar bókmenntir þannig að ég legg mitt af mörkum þú ert algjörlega óhrædd við stórar vendingar og stóra atburði þetta gengur hratt hjá mér finnst gaman að hafa

næsta ertu kominn til Lúxemborg og svo framvegis að það sé svolítið hröð vending stuttir kaflar og skipt hratt á milli til að halda þetta er sá stíll sem sem mér finnst skemmtilegt að skrifa í og virðist henta mér vel ég ævintýri og skemmtun í þetta til að gera eins og til dæmis

það er ekkert rosa gaman að lesa um bankafærslur maður verður að setja eitthvað persónulegt utan á það til að þetta sé ég

að þýða þig og svo ertu komin í snertingu við kvikmyndir eitthvað já já þessi saga mun fara

hann Sigurjón Sighvatsson keypti kvikmyndaréttinn og Palomar Pictures og

svo raðast bara inn útlendu þannig að ég virðist ganga vel í útlendingana sem er dásamlegt kannski meikar það sens ef svo má segja kannski útskýrir að ákveðnu leyti að þessi saga er

alþjóðleg hún flakkar en um leið er hún líka mjög íslensk ég sæki vel í ræturnar en um leið er hún

alþjóðleg gaman að koma með bók sem þegar búið að selja réttinn á

voða gaman mjög skemmtilegt Lilja þakka þér fyrir að koma í þáttinn við ætlum að þýtt á íslensku sem dagbók Kidda klaufa þetta er feikilega vinsælt hjá krökkum krakkar lesa þetta sem eru kannski ekki mikið að lesa bækur annars ofboðslega vel gert húmor í þessu og eiginlega bækur sem geta verið

sem vorum einu

nítján hundruð sjötíu og sex eftir Ragnar Baldursson er bók sem er gefin út af og fjallar um árið þegar þú fórst til Kína það verða mjög dramatískir atburðir þú varst þarna ungur maður róttækur pólitískt og varst allt í einu kominn til Kína hvernig hvernig atvikaðist þetta ég var

í menntaskóla og einn af þessum ungu róttæku mönnum og og ég endaði sem diplómat en þegar ég fór til Kína þá grunaði mig ekki að Kína væri eins og það var ég

þetta var sósíalismi en ég skildi ekki hvað var að gerast þrjár tegundir af fötum sem var hægt að velja á milli bara mismunandi litir já þetta voru svokallaðir búningar sem eru byggðir á frá upphafi síðustu aldar þetta var grænt og blátt og grátt verkamennirnir

blátt fyrir borgarbúana og grænt fyrir hermennina það verða þarna ótrúlegar hræringar á þessu ári hvað

ekki þegar ég kom þarna hvað þetta var mikilvægt ár

í kínversku kínversku samhengi þetta var ár elddrekans og ár elddrekans eru mikilvæg ár og þetta ár var sérstaklega mikilvægt fyrir Kína og örlagaríkt það voru svo miklir jarðskjálftar þar sem fleiri hundruð þúsund manns létu lífið í

síðan er einhvern veginn sleðinn tekinn

taflan þurrkuð og byrjað að skrifa einhverja nýja hluti sem eru allt öðruvísi en það sem

hafði verið að vinna að þetta er í raun árið sem verður í átt til þess sem Kína er núna jú en þeir byrjuðu á því að því að segja upp við fortíðina án þess að taka stefnuna það tók

tvö til þrjú ár að endurstilla eins og þeir hafi tekið djúpan andardrátt og sagt hvað gerum við núna það er þarna sem deng Xiaoping eiginlega verður ofan á þarna í lokin

en deng Xiaoping hélt sig til hlés allt árið því að hann er fæddur á ári drekans og það er hættulegt þeim sem eru fæddir á þessi ár þeirra þau skiptast á tólf ára fresti þannig að hann hélt sig til hlés allt árið og það er ekki fyrr en árið eftir sem deng Xiaoping kemur aftur fram á sjónarsviðið bíddu

ár drekans þetta hljómar eins og einhver hindurvitni ég meina þetta er eins og álfarnir hjá okkur Kínverjarnir segja að þeir hafi ekki nein trúarbrögð eða hindurvitni en þeir eru allir mjög meðvitaðir um sína eigin sögulegu hefð og ár drekans er eitt af tólf dýrum sem sem skiptast á á hverju

svo var þetta ár drekans og

því það eru element líka sem hafa áhrif á þetta en persónulega hvað varst þú að gera á þessum tíma í Kína ég var að læra kínversku en á þessum tíma ég var var verkamaður bænda hermanna nemandi það

við áttum að vinna á skólalóðinni svona tína ruslið og reyta grasið og eitthvað svoleiðis þannig að ég

það sem aðrir nemendur lesa texta á kínversku um Mao um Lenín og svo framvegis Textabækurnar voru dálítið mikið öðruvísi en í dag svo var ég að reyna að skilja umhverfið þetta ég kem í vetrarbyrjun og Peking er grá og þessi litadýrð í fötunum það bætti ofan á hvað hversdagsleikinn var grár grár og erfiður ég get alveg sagt þér að fyrsti veturinn var mjög erfiður síðan nítján hundruð sjötíu og sex sem er þá annað árið eftir að ég er

þegar þessir atburðir byrja að hver leiðtoginn á fætur öðrum eru að deyja og ég raunverulega skil ekki

gerast en ég er alltaf að velta því fyrir mér og reyna að finna út úr þessu þannig að mér fannst þetta alveg gífurlega áhugavert og forvitnilegt og allar mínar hugmyndir um hvað Kína var og hvert það var að stefna og hvað myndi gerast þær endursokkuðust aftur og aftur og hafa

það var ekki eins og það væri mikið af útlendingum í Kína á þessum tíma nei í

voru sjötíu útlendingar þar af um helmingurinn var frá Albaníu

Víetnam og Austur Þýskalandi

þrjátíu og fimm frá Vesturlöndum og það voru bara tveir nemendur sem voru að fara í háskólanám þetta voru

höfðu lært eitthvað í kínversku þessir þrjátíu og fimm það var bara ég og Tryggvi Harðarson sem vorum einu nemendurnir sem voru að fara raunverulega í háskólanámið frá Vestur Evrópu frá Vestur Evrópu bara tveir þú kemst samt þarna í ákveðna forréttindastöðu varðandi það

að skilja Kína og þú ert sérfræðingur í Kína og þú

skóla með mönnum sem síðar hefjast til vegs og virðingar ég gat ekki ímyndað mér þegar ég var þarna

maður hugsar um það eftir á að það voru svo fáir í háskólakerfinu það var ekki nema eðlilegt að einhverjir af leiðtogum Kína í dag myndu koma úr þeim hópi núverandi forsætisráðherra var skólabróðir hann

lög á sama tíma og ég var að byrja að læra heimspeki einn af bekkjarfélögum mínum er núna yfir yfir hjá miðstjórn kínverska kommúnistaflokksins svona maður númer tíu í flokknum hefur komið hingað til Íslands þegar hann var fylkisstjóri í og heimsótt mig á Íslandi hann er núna einn af æðstu mönnum landsins þetta samfélag sem þú

ótrúlegar já við hér á Vesturlöndum höfum tilhneigingu til að skipta oft um ríkisstjórn en við erum ekki beinlínis að skipta um samfélagsgerðina Kínverjarnir uppgjör þitt eða frásögn þín frá þessum tíma já

ég er að lýsa því sem ég sá ég man það mjög greinilega ég man lyktina í loftinu ég hef mjög gott myndrænt minni ég skrifaði mörg bréf til foreldra minna og studdist við þau en ég lýsi þessu með augum mínum í dag líka ég er að reyna að að útskýra þýðingu þess sem gerðist fyrir sjálfum þér og öðrum fyrir sjálfum mér og öðrum og beinlínis þegar þeir uppgötvuðu að ég hefði verið á þessum tíma komu þeir til mín og báðu mig að skrifa þessa bók Ragnar Baldursson þakka

lesum ekki mikið af sálmum núorðið ólíkt formæðrum okkar og forfeðrum en flest kunnum við einhver slitur úr sálmum eitt er það sálmaskáld sem er ekki mjög þekkt núorðið en á ótrúlega

mikið af sálmum í sálmabókinni það er Valdimar Briem hann er talinn

íslensku kirkjunnar ásamt Hallgrími séra Matthíasi og Helga

kirkjunnar frá nítján hundruð níutíu og sjö eru meira en áttatíu sálmar eftir séra Valdimar eitt sinn var fjöldinn reyndar meiri ein útgáfa af því að þarna voru svo margir sálmar eftir Valdimar suma sálma Valdimars þekkjum við flest öll í Betlehem er barn oss fætt nú árið er liðið þú Guð sem stýrir Valdimar orti meira en bara sálma í tveimur bindum og lítið hefti með ljóðum úr

það er merkilegt að þetta kver er prentað í

eru hátt í níu hundruð síður samtals og innihalda meira en tvö hundruð ljóð sum löng og í ýmsum bragarháttum Valdimar var prestur hér að Stóra Núpi og hérna er myndarlegt íbúðarhús hans sem hefur verið ákveðið að endurreisa húsið var byggt í

staðinn fyrir torfbæ sem hrundi í Suðurlandsskjálftanum mikla átján hundruð níutíu og sex hérna var gríðarlegt bókasafn Valdimars sem er sagt að hafi borið húsið ofurliði en það hefur tvístrast

Valdimar kom að Stóra Núpi átján hundruð og áttatíu og var hérna til dauðadags nítján hundruð og þrjátíu það hefur verið sagt að andi hans

sé allt í kring í kirkjunni hún var byggð nítján hundruð og níu eftir teikningu Rögnvalds

er eftir Ásgrím Jónsson á myndum má sjá að Valdimar var virðulegur í útliti með hvítt skegg og nokkuð feitlaginn Sigurður í Arnarholti

með Valdimari sagði að hann hefði litið út eins og biskup í kaþólsku augað bláa

lít ég sem í gær fríður og bjartur fjær og nær skörungur með skegg og hárið gráa hér á næsta bæ minna Núpi fæddist átján hundruð þrjátíu og átta einstakur maður Brynjólfur

Jónsson var alinn upp í fátækt hans beið ekki annað en strit að þeirra tíma hætti en hann hneigðist mjög til mennta Brynjólfur stundaði landbúnaðarstörf og sjósókn en um þrítugt missti hann heilsuna í staðinn fyrir að bugast tók hann því fagnandi þó ég þættist oft áður

forsjón stjórnaði lífskjörum mínum þá var það samt allra áþreifanlegast í þessu þessi raun sem mér þótti svo þung að ég hefði flest viljað vinna til að komast hjá varð upphaf gæfu minnar og þá er ég sá ekki annað fyrir en að líf mitt væri þegar á enda gat ég fyrst farið að lifa samkvæmt eðli mínu þá er ég nefnilega var orðinn óhæfur til líkamlegrar vinnu gat ég fyrst farið að æfa mína andlegu

hæfileika því á þá höfðu veikindin engin áhrif Brynjólfur fór að fást við ýmsa hluti hann lærði tungumál kenndi börnum orti erfiljóð safnaði þjóðsögum fyrir Jón Árnason einna þekktastur er hann fyrir fornleifarannsóknir sem hann stundaði af kappi hann

hafði kynnst Sigurði málara og rannsakaði meðal annars rústir í Þjórsárdal en og áhugaverðast er kannski ritið Saga hugsunar minnar heimspekirit sem þessi sjálfmenntaði maður setti saman þekktastur er Brynjólfur þó fyrir söguna af Þuríði formanni og bókin kom út átján hundruð níutíu og þrjú og varð strax mjög vinsæl hún hefur stundum verið kölluð fyrsti á íslensku þetta er sagan af glæp sem gerðist hér að kambi í Flóa eina nótt fjórir menn réðust inn í bæinn um nótt bundu heimilisfólkið og fóru á brott með þúsund ríkisdali að sagt er það var frægur sjósóknari Þuríður formaður sem réði

voru handteknir og sendir í betrunarvist til Kaupmannahafnar ill örlög biðu foringja hópsins Sigurðar Gottsvinssonar hann var sagður vera glæsimenni en hann var dæmdur til að hýðast og

síðar réðist hann á fangavörð og var hálshöggvinn fyrir vikið Brynjólfur dó hérna á Eyrarbakka nítján hundruð og fjórtán gamli nágranni hans Valdimar Briem skrifaði þessi fallegu minningarorð um hann var viðskilnaður hans einkar

blessunarorðum og dó glaður og ánægður og þakklátur við guð og menn hann var

jarðaður á Eyrarbakka að viðstöddu miklu fjölmenni var hans mjög saknað af mörgum tveir afar mikilhæfir menn Brynjólfur og Valdimar í Gnúpverjahreppi en tónlistin sem við lékum þarna fyrst er komin af þessum diski það

sálmar séra Valdimars Briem ó syng þínum drottni í flutningi kóra Stóra

Jóhannsdóttir rétt að geta þessa þetta er nýlega komið út en þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa